Tando <hesitation> sa piseddina de como rispettu a cussa de tantos annos faghe segundu me est unu pagu diversa cando eo fio m'ammento chi cando fio minoredda zertas cosas chi como non poden fagher si faghian tranchigliamente pre esempiu una cosa chi eo m'ammento de cando fio minoredda chi giogaimus meda in sas carreras <hesitation> custu giogu fit unu giogu libberu unu giogu <hesitation> chi nois no a no aimus giocattulos comporados <hesitation> regalados aimus cosas chi nois nos inventaimus e faghiamus su sos giogos antigos e giogaimus a buttegajos e tando nos faghimus sos nos faghiamus sos <hesitation> sas buttegas cun sos bottes <hesitation> de sos pelatos chi mamma nos daiat o <hesitation> impittaimus sa rena e e giogaimus gasi fattende sos giogos in base <hesitation> a s'immagginascione quindi eo penso chi e cando fimus minores nois amus appidu una fortuna chi fit cussa de esser libberos e libberos o puru de de viver sa natura, m'ammento chi andaimus a <hesitation> E <hesitation> a a passizare, a su ponte 'e su fraile, andaimus a chircare sa multa <hesitation> e no est chi nos accumpanzaian, no andaimus a degh'annos, posca 'e 'ustadu nos tuccaimus e fimus tranquillos, ca forsis non b'aiat perigulos comente a como probbabbilmente nos fidaian puru o puru cando giogaimus in sos tanchittos m'ammento chi andaimus <hesitation> giogare addainanti an domo fit tota campagna e andaimus in custos tanchittos, inue sas sas 'alveghes recuian <hesitation> sera, e igue b'ìaiat totu unu unu mundu, <laughs> e nois nos inventaimus sos sos giogos, calchi 'orta faghiamus puru cosas pippaimus a sa cua <laughs> cosas de su genere, e quindi eo m'ammento s'infanzia mia e s'infanzia de unu tempus, comente unu mundu diversu dai custu chi 'ido oe e <hesitation> oe, sa piseddina eo insomma so istada in iscola so istada insegnante apo 'idu chi comunque <hesitation> sa piseddina 'e oe No est meda libbera de de giogare 'asi, <hesitation> sos mannos o oe ite faghen, va be' sos giogos intantu sono sun giogos oramai comporados, o puru an sos computer an sas Play Station sa sos giogos unu pagu pius pius elaborados, però sa cosa chi pius <hesitation> mi faghet a pensare <hesitation> chi no chi non sian piseddos propriu felizzes oe, est chi an totu ma non an nudda, ca non an propriu s'opportunidade, de si de si creare una una vida unu pagu <hesitation> pro cont'insoro, ca sos mannos unu pagu si s'organizzan, tando deven <hesitation> e tando si no sun in iscola deven andare <hesitation> a fagher carchi attera cosa, e quindi deven andare a fagher ballos, deven andare a fagher <hesitation> li lis organizzan sa vida in d'unu modu <hesitation> chi est diffizzile puru <hesitation> de esser libberos, ca an in pratica si andan ite ite ti potto narrer, si andan a giogare <hesitation> a si andan in palestra a fagher ginnastica, no est unu giogu libberu, no est unu giogu chi lis podet fagher isviluppare unu una creatividade insoro. Est sempre calchi cosa chi arrivit dai s'esternu, e quindi no an s'opportunidade de de aer e custa creatividade chi aimus nois, cando cando giogaimus, e e custu mi paret unu pagu <hesitation> unu limite de sa piseddina 'e oe <hesitation> e poi subra su fattu si sian felizzes o no, <hesitation> ma i eo penso chi <hesitation> si zertu an unu muntone de atteras cosas, chi nois nos no aimus, però lis mancat propriu puru sa, oe e lis mancat puru sa capazzidade de de de giogare umpare <hesitation> sun unu pagu pius isolados, puru fra issos, e los bides chi sun chi sun intiriolados a ite ti poto narrer, a aer unu telefoninu, e giogan custu telefoninu, e non si faeddan e no an pius <hesitation> cuddos giogos antigos, ite ti potto narrer cando giogaimus a cua cua nos divertiamus, fimus felizzes <laughs> fimus no aimus nudda però riiamus, fimus meda pius ispontaneos fin giogos chi nos aggiuaian puru a a <hesitation> a nos a nos cunfruntare <hesitation> Penso chi oe custu no <hesitation> avvenzat cun sa piseddina de oe, sun meda pius <hesitation> infatti meda pius <hesitation> no felizzes, no cherzo usare si impittare sa paraula felizze <hesitation> non sun prontos a- ad affrontare zertas cosas de sa de sa vida <hesitation> restan pius dependentes dai su dai su babbu e de sa mama, no an ispiritu de de de inizziativa, ecco custu est su limite chi oe penso chi chi bi siat meda, e poi magari arrivin a una zerta edade, e e si perden <hesitation> puru in sas familias, no est chi chi bi chi b'apet unu dialogu propriu cun so cun sa piseddina, pius che atteru delegan <hesitation> unu computer a <hesitation> a unu a una televisione, a unu telefoninu, però sa piseddina bi bi faeddan pagu, quindi ecco custu mi paret unu pagu unu limite de sa sozziedade de oe forsi. Ecco sos giogos chi chi eo m'ammento chi faghiamus, propriu in cumpanzia fin giogo giogos <hesitation> simpaticos, pre esempiu in istadiale giogaimus a a a brucio chi fit unu giogu chi chi fit puru unu giogu Chi <hesitation> nos allenaiat siat su <hesitation> su fisicu, ca fit unu giogu si faghiat in su i si disignaian tantas casellas, e si faghian cun <hesitation> cun sos brincos e e nende calchi cosa <hesitation> fit unu giogu chi nos allenaiat <hesitation> a s'equilibriu e chi nos allenaiat <hesitation> a fagher sas filastroccas, e fit unu bellu giogu chi faghiamus, e poi bi fit puru sa sa competizione sa cumpetizione, ca a fit a turnu si istrisciaiat custa pedra cun su pè cun d'unu pè, e poi nois deviamus restare in equilibriu, si toccaimus sas rigas de custas casellas, e tando perdiamus e intraiat s'atteru, quindi fit puru una competizione tra virgolette sana, non fit una cosa cioè non nos brigaimus ecco, custu fit unu bellu giogu chi eo m'ammento, poi atteros giogos faghiamus <hesitation> m'ammento chi pre esempiu sos pius mannittos faghian sos carrulleddos carruleddos <laughs> <laughs> los imbucaimus in in sas faladas, los costruian in genere sos sos mascios unu pagu pius <hesitation> capazzes de de de fagher carchi <hesitation> custos carruleddos, e nois <hesitation> nos imbucaimus in custas faladas, fit unu giogu unu pagu perigulosu, però a sa fine insomma non lu faghian fagher su matessi <hesitation> o puru ite giogaimus a <hesitation> ite faghiamus atteru a, brincaimus cun sa cun sa colda e e cussu, fit su matessi unu giogu chi <hesitation> giogu chi inue si perdiat, e quindi a turno si si perdiat si en chi inciampaiat in sa in sa corda chie perdiat passaiat su cumpanzu, e quindi fit sempre una cosa, fit una <hesitation> unu cunfrontu sanu, e non fit una cosa poi a va be' sos mascios giogaian meda puru a garici a <hesitation> ite si naraiat calchi 'orta bi proaimus puru nois ca cheriamus imitare sos mascios <hesitation> bà non m'ammento su nomene sa <hesitation> bonanotte <laughs> <laughs> <hesitation> sa morrocula fit unu giogu de mascios, però si comente nos piaghiat puru de <hesitation> intrare in cumpetizione cun sos mascios, pre esempiu nois lu nos proaimus e lu faghiamus <hesitation> insomma fit unu giogu abbastanzia diffizzile non fit semplize, ecco custos giogos como sun oramai sun propriu ismentigados, e atteros giogos chi chi faghiamus <hesitation> va be' a parte sa su va bè sonaimus sos campanellos, cussu fit unu <laughs> giogu unu pagu <laughs> a sa cua però nos divertiamus sonaimus sos campanellos e poi nos nos cuaimus e quindi sa zente 'essiat <laughs> e nois naturalmente nos divertiamus ca fattu una <hesitation> una cosa pro rier <hesitation> e poi ite